Izaho izany isanandro an, mety mandany eo amin'ny adiny roa eo an, isanandro amin'ny fivezivezena mankany am-piasàna. Mandeha sy miverina io adiny iray adiny iray. Izany hoe, raha raisiko izany dimy andro aho no miasa an, dia adiny folo izany no laniko amin'ny fivezivezena amin'ny asa fotsiny. Ny amin'ny faran'ny erinandro indray an, ilay mandeha miantsena iny an, <hesitation> mitovitovy amin'izay ihany mety ho adin'ny iray sy sasany ny fivezivezena <hesitation> adiny iray sy sasany mandeha dia adiny iray sy sasany ny miverina. Izany hoe anatin'ny herinandro iray izany an, mety mahalany aduny efatra ambin'ny folo eo izany an amin'ny mivezivezy fotsiny izay.